Manahakan'izao ñy fandehany ñy sakafo à Malezy añe: <shushes> Rozy ao tea mihina raha voajanahare zay ñy mampalaza androzy, tea mihina raha masirasira <shushes> koa no mañitsy, <shushes> manahakanjao rozy tea mampiasa ñy raha vaovao, ñy sakafo mahazatsy androze nasilemaky zao, rotikanay, <shushes> misy koaa, ñatao hoe lasika, lasopy matav'io manankarena miarak'aminy ñy paty, <shushes> ñy hena noho ñy fia na koa sôsy hafa.